ممكن اعيش على شجره يعني طابع انو تسمع صوت العصيفيغ و تسمع اصوات حلوي يعني ما مثل العيش بمركب بس صوت امواج وصوت مي وانته بعمق البحغ يعني بعيد كل البعد عن واهسي العصيفيغ وهاي الاجواء الحلوي اقغب اللي من ال من المركب